﻿Kuako jae mopeti tembipo temboporu jare jukurai ñañovatu vaera yande yeipe arroz, pipe <hesitation> oiko vaera ima tiempo jare aguiyeara oikomeguä, jokuara kua ya yaiporu amöguë jei silos <hesitation> kua arroz jiruretape jae jokua aguiyeara oikomeguä, jare jukurai aguiyearavi ñaki jare jukurai o osirive vaera yande, ondura vaera yandeve ima tiempo yaiporu vaera yaiporu kavi vaera jare ikavi vaeravi